दनवा की टेम ने सब मनख चाहे वे करमचारि हो, किसान हो, चाहे पढ़ बा जाबा हाला छोर- छोरी हो सब घणा ही वयश्त रेवे। अब अंणके खाबा पीबा कानण कई कई ऐसो चावें जो जल्दी पक जावे जल्दी बण जावे। तो इका विकल्प का <noise> रूप मे अपण दलियो ले सका। आटा को जो बारीक रेवे नि गव अ पीस के चक्की मे ऊँ दलियो बना लो ऊँ जल्दी बण जावे। और विकल्प का रूप मे अपण फल फ़्रूट ले सका मिक्स फल खा सका। तो यह जो दो तरीका है नि नाशता के कारने सबसे बडीआ रेवे जो अपणे नुकसान दायक भी नि रेवे।